Yeah when I child I pretend to be sick because I na like getting up soon to go to school and I was na like school business so when ley tell me say oh wake up for you to go to school then I say oh my my hay hurting me ho or my my my foot hurting ho because what I na want go to school.